لو كنت أجدر إنى أتناول العشاء مع أى شخصية تاريخية كنت بختار نيلسون مانديلا، لأنه شخصية ملهمة للغاية وجدن الكثير من التضحيات في سبيل الحرية والمساواة في جنوب أفريقيا، مندلا جظى سبعة وعشرين سنة في السجن من أجل قظيته، وبعد خروجه جاد بلاده نحو المصالحة بدلا من الإنتجام وهذا يظهر عظمة فكره عظمة-عظمة فكرة، أحب أسمع منه عن تجاربه فى السجن.